أكمل هذه القصة: في أحد الأيام، كانت هناك أميرة عثرت على خريطة غامضة... كانت الخريطة تشير إلى مكان بعيد يُعرف بكنز الأسطورة المفقودة قررت الأميرة أن تخوض المغامرة لاكتشاف السر ركبت حصانها وراحت في رحلة مليانة التحديات تُبحر بين الأسرار في طريقها للكنز اكتشفت أن الكنز كان يحمل رسائل قديمة تعلمها دروس عن الحكمة والشجاعة، فقررت أن تُشارك هذي الدروس مع أهل مملكتها